Ara-dalà ñy miompy, satria raha reñy tsy raha hiaroano tsy raha hiaroan'olo aminteña moa ñy trañonteña, ka laha teña ro ta hihare. Manahaky mihary akoho teña, mihary aomby teña, mihary koso, la ara-dalà tokoa reñy satria reñy ñy fivelomanteña reñy fiharea reñe, famelomam-biby reñe, mahafaky ñasosoranteña reñe ara-dalà, tsy raha voararany ñy lalàña.